tlakua para tikchichikahui non toa in abuelintojuan puro tlashkal puro yetl chili atl de teshkli in tlashkal mochihua nikan nikan tlaol mokuechua para yimochihua in tlashkal in yetl pues nikan miek tiktoka itech in cuajtlan huan nikan pia den teshkli nikan miek tiktoka kilitl casi nochi non kikua itech nin pueblo in chito pues nijk kikua pero de okachi chukozhizhin amo kinmaka por que kinmozhekua inni ijtek. <noise>